Mi sempre tutta a vitta co-i fornelli à gazzo, perché con quelli se riësce à regolâ megio a temperatua, l'intenscitæ do feugo, fâ e scottæ, fâ o feugo lento, fâ o feugo vivace e quelle röbe lì; mi do resto no son bon.